L'unica furesta chi canunsciu è la pineta di lu munti Erici. Ddocu ogni tantu ci vaiu cu li mei amici o li mei parenti a fari na bedda scampagnata. Lu disiu di jiri a canusciri giungli e furesti nun ci l'aiu mai avutu e pensu di nun avillu mai. Sta cosa la lassu fari a cui avi la passioni pi sti cosi.